سترس د ذهني یا فزیکي فشار هغه حالت دی چې کله د کارونو، اندېښنو یا مسؤلیتونو بوج ډېر شي، راپیدا کېږي. سترس انسان ته ذهني ستړیا، ستړیا، بې‌خوبي او حتی ناروغي رامنځته کولی شي. نو له دې امله باید هڅه وشي چې مخه یې ونیول شي.